जब मोटर गाडी, डल्लफ होइल या ट्रेक्टर होइल या कार जिप होइल यी जब पिन्चर हुइजितियाँ तउ एन चक्का खोलेक तहिन सबति पहिले हमके यी गाडी ओहके उठाईक पर्ता आउ यी उठाईक तहिन हमके जगके प्रयोग करेपर्ता । जग कहलके बडा बडा गाडी चाहिं उठैना एक ठो साधन हइ । यमने पेंच लागल रहता जउन हम्रे घुमैबो कहलेसे कुई चिझ फे उठैना सहजिल पर्ता । अइस्तहिं करके यमने डण्डी ले घुमैना सिस्टम मिलाइल रहता । उ लैके हम्रे घुमाइल करबा आउ यी समान गढु गढु गाडी उठइल करता आउ जब उठ्ता तउ उत्तेमे ठिक्के रोक देहेक पर्ता आउर तब जाके हम्रे चक्का खोलके पिन्चर बनबाईक पर्ता ।